Bana yang ana bisa la dok a ndia nade lamak, lamak ndia bauk a nai ha'doe dale Lamak ndia en a manalu ma da'uk a lamak ndia ana bisa la la'i dua hulu neme aon na nanalun a ndia ndia samak a nanok a hatoli esa ana la nai lapangan dale.